ندخل المنظمة بش ن بطريقة غير مباشرة، نراقب بها تحركات الناس، ونجمع أكبر عدد من المعلومات بش ندخل بترميلك شوفوني، استخدم الزكاء والتخطيط المسبق، بش أيش، ننن تجيب أي مفتاح، أي شيء نتسلل بيه والوصول للمعلومات المهمة، ونعرف كل شي عنهم، وندرس كل شي جبل ما ندخل.